Ny tendrombohitry de ahitavaña ny Bezavo sy lafitsiñañana. A <hesitation> ny farihy misy añy Amparihy da ny ny reñiraño le ahitavan'ny lañiraño, Efaho, Ambiñanibe.